Яке аз хавфноктарин бемории сагҳо ин девонагӣ мебошад. Он метавонад аз саги бемор ба саги солим гузарад. вале агар сари вақт ҳамаи доруҳои зарурӣ гузаронида шуда бошанд, сагҳо аз ин беморӣ метавонанд эмин ёбанд. яъне ин аз ҳимоя вобаста аст.